एशिया के पारम्परिक खाना पकायें के तख्नीकन में तंदूरी बोक्स्टफ्य बांस में पकान के विधिया बेहतर रोचक लागन लगती है। तंदूरी खाना पकाये की प्रक्रिया भारत में और मध्य एशिया में प्राचीन समय से प्रचलित होती है। जिसमें वह मिट्टी के तंदूरी और उपयोग करो जात है। उच्च तापमान पे मांस रोटी या सब्जियाँ को पकाओ जात है। यह तकनीकी भोजन को धुआँ के अनोखो स्वाद और खास बनावट देन के लय रखो जात है एसी तरह बोक्स्टफ्र्य पूर्वी एशियन में अद्वितीय विधि है। जहाँ भोजन को तेज आँच और कम तेल में पकाओ जात है। एस विधि को खान जल्दी तैयार रखो जात है और उसमें भोज्य तत्व और प्राकृतिक स्वाद बरकरार राखन के लय एक और आकर्षित विधि राखी जात है। बांस के खाना पान के दक्षिणी पूर्वी एशिया के हिस्सन में इसमें बांस के खोखले हिस्से और चावल मांस और सब्जियाँ को भरके धीमी आँच में पकाओ जात है। यह तरीका भोजन को एक मिट्टी और लकड़ी ये प्राकृतिक स्वाद देन के लाने करो जात है। यह सबही तकनीके ना केवल भोजन को स्वाद बनावन को विशिष्ट बनाये रखती है। वह लेकिन उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रश्ठभूमि को उजागर करन को रखती है। एन विधियान को प्राकृतिक और स्थायी संसाधनन को कुशल उपयोग कराओ जात है। जो आधुनिक समय पे भी टिकाऊ और जीवन शैलियान को प्रेरित करत।